<noise> waa saabu daal njëriñam, boo demee duus war ngaa raxasu, boo génnee duus war nga raxasu, booy lekk war nga raxasu. Saabu daal ñu ngi koy liggéeyee tabanaane si xam-xam olof nit ku ñuul <noise> si tabanaane ak gerte ak kewe ak xoromu mali, ñu ngi koy liggéeyee saabu, yooyu nag nit ku ñuul moo koy liggéeyee. Fii nii si afrique du saabu bu tubaab liggéey de nit ku ñuul moo koy liggéey, waa loolu moom xam naa ko. <noise> Mun na fóot, mun na raxas, mun na fobeere, mun na raxas bool, mun na raxas cin, mun na fobeere, mun na dem duus, boo paree nga raxasu si duus ba, booy lekk nga raxasu, loolu daal xam naa ko si saabu, njëriñam <noise> masha allah.